احب ازور كل مكان بينو تراث وأشياء قديمي ، يعني المتاحف البيها شغلات قديمي مثل السيوف والخناجغ والفلوس الحديد القديمي كلش احب ازوره، وخاصة إذا متاحف تكون بيها تحفيات تمثل أكثغ من حقبة تاريخيي ، واذا يكون بيها شرح عن كل قطعة موجودي بالمكان بعد احسن لان تحس تعيشك شعور هذاك الزمن بتاريخو وقديمو.